मका जोर घर विकतें घेवंपा जाय किवा घर भाड्याक दीवपाक जायें आशे निर्णय करचो आयस। असलो जाल्यार हांव घर विकतें घेवंपा पेख्षा घर भाड्याक दीतलो। ह्याचे कारण भाड्याचे पैशे महिन्यांक मेवतालेम जे हांव बोरी उपयोग करुंक जाता। आणि तोर घर विकतें घेतलो जाल्यार लोन काडचो पडतोलो मागीर तो लोन बॅंकेक पावुंक जाय मानूं दिस। आणि रात मात्यार तेंशन असतले। आणि घरांत चैन येवचोना ताका लागुन घर विकतें घेवंपा पेख्षा हांव घर भाड्याक दीवपाक पोइतलो। कारण तातां चोड फायदा आसा असो मका दिसता।